Izahay zen̈y dimy. Avy iô amin'izay <hesitation> taon̈onay? Eo ho eo amin'ny efatra amin'ny dimam-polo ndraiky telo taon̈o eo.